Fu san ti'isera bii mam san ti'isera yɛsera kãlɛ buwai puan, la pa mam puti'irɛ puan la ni pa'alɛ ti la de la zãŋa yɛsera tumam Atibiire fãreŋa buuri yetɔgum bii tu malema puan. Ba san ta soke fu bisɛ Abunɔ wa, a di pɔga? Ti fu yeti buwai, la pa'alɛ ti a daana ka tari pɔga. Ba san ta soke fu bisɛ Abubɔ wa n yese gee kula na wa, a nyɛ lɔkɔ? Ti fu yeti buwai, la pa'alɛ ti a daana ka zalɛ sɛsɛla kulum. Ba san ta yeti, Abunɔ wa a tari bia? Ti fu yeti buwai, la pa'alɛ ti A daana ka tari sɛsɛla. Ti n Ayeti yaa buuri n de mam buuri malema la puan la, buwai pa'alɛ la zaŋa, buwai pa'alɛ la fu pugum ka tara la fini, buwai pa'alɛ la fu pugum ka tara sɛla sɛla kɔlegɛ fu miŋa. Fum n kɔ'ɔm zɛ se'em la, fu za'a waabi n bala. Ti mam puti'irɛ puan, mam ni ta wuna kãlɛ n de buwai la ni pa'alɛ yeti a daana bii a duma ka tari sɛsɛla. Eŋa n kɔ'ɔm zi'a se'em la a ze mɛ n la.